Chang yutgichni pol va gilamlardagi changdan tozalashga yordam beradigan mashina sifatida tasavvur qiling. Changyutgichni yoqsangiz uning ichidagi vosita ishlay boshlaydi ushbu vosita havni vakuumga tortadigan kuchli assimilyatsiya kuchli shamol kabi hosil qiladi. Havo ichkariga kirganda u yerdan chang va mayda qoldiqlarni olib yuradi. Bu ichimlikni ichish uchun somondan foydalanishga o'xhsaydi. Siz suyuqlikni og'zingizga tortasiz va vakuum kirni o'z ichiga oladi va shu tarzda bu supurgi changlarni olishga yordam beradi.